Per andé ën Fransa sicürament büterìu gli stesi vestiti che l'ai ën stu mument si perché nui auti suma dauzin a la Fransa alura al e pi facil pensé, pöi cercherìu dë büté ëndrinta 'na macchina fotografical digitale e 'na mappa ëndua völu andé, parei almenu pösu, m'perdu pa cuandi sun li